Ián estinguísaat hea fáil estinguísaat hea tsú. Intíng hea kan títo nii tón tsú hea. A sú ángua hean tilvót ti fóamáng tsái nón má. Hea kan bát tsáakun á ángua. Hea ángua tón ángua. Hea tilvót atsáakun á ángua. Léamei tíhi át tát neitói na ni á kápan hea tíhi. Bun tíhsángsáng á ángum tíhi hea ni á ángua. Hea ángua. Hea ángua. ismul ná tapu áp bók t'i an yá hati ánga ál bók ál manda i tíni.